Nilai-nilai kehidupan manusia tuh ada dia pung cara katong baku sayang deng orang laeng, bagaimana katong jaga hubungan deng orang laeng, alam, deng tuhan. Kalu hidup ini cum <hesitation> katong hidup cuma hanya singkat, jadi kalo kasi bae apa yang ada disekitar, sekitar katong-katong, deng orang-orang sekitar katong. Ada <hesitation> orang ambon bilang hidup baku bantu laeng lia laeng artinya harus jaga baku bantu seng bole deng kasi susa, hidup jaga akang katong tau adat deng istiadat jaga adat seng deng jaga istiadat karna itu tanda bagimana katong menghargai buat katong pung leluhur. Kalu, kalu bagini katong lupa asal usul berarti katong seng jaga akang bagimana harga diri katong deng katong pung leluhur dolo-dolo. Hidup ini jua hidup hidup- ini jua cuma buat par diri sandiri memang par diri sandiri tapi harus kasi manfaat lai par orang banya, orang laeng, orang-orang yang disekitar katong. Jadi nilai-nilai kehidupan akang pung ada di katong pung ha-dalam hati nih kalu se pung hati seng bae hati <hesitation> seng batul-batul jang coba-coba kalu tangan seng bisa siap par ba-bantu bantu-bantu deng mulu yang selalu kasi pengharapan, doa-doa yang selalu katong panjatkan, akang pung nilai-nilai kehidupan yang. Paling erat deng kebersamaan, kebersamaan itu suda paling melekat adat dan spritual yang suda-suda jadi katong pung fondasi buat katong melangka, karna itu suda jadi katong pung bagian dari katong punya iden- identitas diri ini, seng mungkin kalu <noise> ale di sabla ada dudu lai disabla lai dong ada kerja masjid ka baku bantu dong ada kerja biking hajatan ka bagitu seharus katong musti jang talalu kaya bahasa bahasa-bahasa gaul dong bilang jang talalu apatis ka bagitu, musti katong harus iko kasana bagara biking ini, biking itu. Pokonya katong harus baku pegang tangan, kalu hal-hal bagitu katong musti iko jang akang talapas dari itu karna katong anak-anak muda bagini katong seng bisa akang tapisa deng ke-ke-keadaan-keadaan bagitu, karna hidup juga harus bagaimana katong bisa melihat deng bisa katong lia deng suasana batul-batul itu akang bae akang buat seng bae nah itu yang yang katong carita deng nilai-nilai kehidupan manusia itu.